Jää e la re lɇ jmⱥⱥ jnáá’ dsa jmíí e kierá’, mi kióó ráá’ my ü<ú, kierá’ üü re kióó üü fyn, i kiela’ kö’ kierá’, jmⱥⱥra’ üü my mó’ nɇ jü my jolin nɇ üü too’ nɇ, üü jmý’ nɇ kiera´ üu cacahuate kiä’ kö’, enɇ lɇ e kie jnáá’ dsa jmíí.